Ah da sambako nahare koa rô iza hoe rasy e sirone sakafognay etoa, efa dimy tao avao e gn'isian'ity toerany ity zay, fa anareo za koa e naharesako an'izao hoe aha rasy, izy io moa misy avao koa gne sy tonga lafatry zash mety hoe sambagny eky za nisy anza fa ialagny signy eky gn'amty.